komiði sæl í þættinum í kvöld ætlum við að fjalla um nýja íslenska leiksýningu velkomin heim sem var frumsýnd í Þjóðleikhúsinu á laugardag

kynnum við til leiks nýjan gagnrýnanda Karl Ágúst Þorbergsson lektor við

sem er genginn til liðs við menninguna vertu velkominn takk

og Andreu Vilhjálmsdóttur hefur áður sett upp sýninguna hún pabbi þar sem leikarinn Hannes Óli Ágústsson sagði sögu föður síns sem kom út sem

þetta er líka fjölskyldusaga hér er það leikkonan leikkonan María Thelma Smáradóttir sem segir sögu móður sinnar hún fæddist á hrísgrjónaakri í Tælandi en flutti til Íslands fyrir tæpum þrjátíu árum og inn í þetta fléttar María sinni

reynslu að alast upp sem barn innflytjanda á Íslandi einmitt einmitt það má eiginlega segja að þetta séu þrjár sögur þetta er fyrst og fremst saga Völu Rúnar móður Maríu

náttúrulega saga Maríu sjálfrar hennar æsku

og síðast en ekki síst er þetta saga þessa minnihlutahóps

í rauninni allra minnihlutahópa sem sem búa hér það er svona stóra pólitíska samhengi þessarar sýningar já og hún leikur sér svolítið að væntingum okkar áhorfenda

hún gerir það þegar maður kemur inn í salinn þá stendur hún á sviðinu og dansar hefðbundinn

tónlist og við erum strax staðsett inn í staðalímynd við erum komin til þessa framandi menningarheims sem hún birtir okkur á sviðinu og hún leikur sér svolítið með þetta hún leikur sér með klisjur staðalímyndir ímyndir það eru mörg önnur dæmi þar sem hún fer með okkur í eitthvað ferðalag birtir okkur einhverja ímynd af menningu og kippir okkur svo út úr því hún birtir okkur til dæmis ímynd af menningu þar sem skeiðar spila búddista sem er síðan bara bull hún leiðir okkur svona áfram inn í svolítið í leiðinni algjörlega algjörlega og hún nær af því að þetta er þannig verk þetta er mjög náið verk þetta er samtal við áhorfendur hún er bara að segja mjög einfalda sögu sögu móðurinnar að hún á mjög auðvelt með að ná okkur inn í þennan heim inn í þessa sögu og getur þannig stýrt væntingum þarna mæðir náttúrulega mikið á leikkonunni sjálfri hún er á sviðinu allan tímann og hefur sáralítið til þess að aðstoða sig við að segja söguna já heldur betur hún getur ekki falið sig á bak við neitt hlutverk hún er að leika sjálfa sig hún náttúrulega dettur inn í hlutverk móður sinnar þar sem hún er að endurleika atriði úr hennar lífi og þau atriði eru kannski sett svo kippir hún okkur til baka inn í sínar aðstæður aðstæður sinnar æsku og svo í bara aðstæðurnar í leikhúsinu þar sem hún ávarpar okkur beint talar beint við áhorfendur þannig að og leikmyndin

er mjög

bak við hana heldur og maður finnur það alveg þetta er sko persónulega saga sem brennur á henni hún þarf að segja þessa sögu en hún er líka dálítið ögrandi

fjórða vegginn og ávarpar áhorfendur og ögrar okkur og neyðir

til að horfast í augu við fordóma sem hafa verið viðloðandi gagnvart

þar sem við erum að horfa á sviðsetningu þjóðar og hún sem sem hluti af minnihlutahóp setur okkur áhorfendur í

augu við það að þessi minnihlutahópur hefur ekki haft neitt aðgengi að þessu sviði í gegnum söguna og hún sér það hún veit það alveg að megninu til hvít hvít efri millistétt og það er leikið sér með þetta samband hún til dæmis varpar fram brýtur frásögnina á einum tímapunkti varpar fram mjög brandara sem hún sagðist hafa heyrt um daginn

daginn um Tælendinga í heitum potti og segir vitið þið svarið

náttúrulega allir í salnum en að sjálfsögðu gerði það enginn að hún snýr þessum staðalímyndum að okkur hún bara varpar mjög skýru ljósi á okkar fordóma sem sitjum í salnum já það verður svona mjög þrúgandi þögn þessar sekúndur mjög þrúgandi mjög þrúgandi hvernig fannst þér þeim takast að ná utan um þennan efnivið

ekki alveg hvernig þetta var samið hvaða hvaða hlutverk þær höfðu beinlínis sem leikstjórar í þessu ferli ég veit að Andrea er sviðshöfundur hún hefur unnið svona áður með

staðalímyndir og klisjur þetta er náttúrulega svipuð saga og

í hún pabbi þar sem er verið að

náttúrulega sterkan grun um það að þetta sé unnið í mjög miklu samstarfi þetta er verk sem var hluti af einstaklingsverkefni Maríu Thelmu í Listaháskólanum og þær svo vinna þetta saman áfram

þannig að það er ómögulegt að segja hver og einn stóð sig þarna þetta er meira að maður þarf að líta á þetta sem heild María Thelma er fyrsta leikkonan af bergi brotin sem útskrifast frá leikarabraut Listaháskólans þannig að það eru ákveðin nýmæli þarna í þessari sýningu já tvímælalaust tvímælalaust og þessi sýning

þó hún sé mjög persónuleg og mjög einlæg og náin sagan er mjög prívat í raun saga móðurinnar og saga hennar þá er þessi sýning alveg rammpólitísk það er verið að varpa ljósi á aðstæður minnihlutahóps sem hefur ekki átt upp á pallborðið í þessu samhengi ekki síðan bara aldrei held ég og með

að segja svona persónulega sögu þá ertu að draga fram ákveðnar aðstæður í dagsljósið og varpa ljósi á þær og það gerir hún þessi sýning snýst um það hún segir það beinlínis í kynningartexta þetta snýst um það að kalla fram þessar aðstæður við vissum af móður Maríu Thelmu í salnum og

einmitt hún var þarna á frumsýningunni ég geri nú ráð fyrir því að hún sé ekki alltaf á sýningum en það vissulega hlóð sýninguna töluvert kærar þakkir fyrir komuna Karl Ágúst Þorbergsson má lesa nánar um það sem Karl Ágúst hefur um þessa sýningu að segja á